ग रिंगतोक अ, ग बोदी जगाऊ रेस्तरां रंग खाने की जगहों का अनुभव लानलान दूक। आंगू लागेच कि शहरों कुछ न्यूंग रंग रोमांचक विकल्प दू जो किनू जरूर पसंद बतो। क्या कि किसी विशेष प्रकारऊ खाऊ तलाशऊ लानतोई या फिर कि कुछ नया रंग अनोखा आजमाना ज्ञयातोई?